Pues jën dëjk jedun badëp në ko'o dun yëdyëk wi'inpëkëp, jukyajtë dun myxëp, t'sëna jedun myaj kopkënyëp në ko'o myëdëj winpëjnëp kap jedun myaj më i'ixënyëp kodun ma nëkx widijnë je'e jedun jayx ajëwënyëp ja yëdyëk je'e myaj kayëp myak uknëp jedun.